ǝkpǝǝkǝ yǝ lǝǝmɨ akɛɛpǝ kpɨŋwǝ baŋba wǝ akɛɛpɨrɛ pɨ kpii wɔɔ dumurǝ wɔɔ pɨlo tuyeeyǝ yɨ naanɨ baŋba. yǝ fɨ ǝfɨcamɨkǝ kʊkɔyǝ Mɨŋ kɨla cɩwe anyɩ la kpaka ně epiipǝ pɨŋka kpɛ <hesitation> a rɛɛyǝ wɔɔ wǝ naawʊ kpii wɔɔ nɨŋ tɛnɩ ŋ kakpɛ yi mɨ ri mɨŋ tɛlɩ ŋ mɨ ri mɨŋ tɛlɩ wɨ wʊ kaamɨ kʊkɔɛ lanɛŋ ŋwɨ née yee wɔ kɨ lah kaalɨ we ŋ yili enyipǝ rɨ pɨla fɛkpɛɛlɩ. Anyɩŋ enyipǝ pɨ le ci kiniŋ ǝrɨkǝ kɨ lah ta kɨ pa kaalɨ Fɨcamɨyitǝkǝ pereceeyǝ. perecee ri rɨ kɛɛrɛŋ nyii nah yaalɨ kɨŋ ba nya vasʊyǝ wǝ dumurǝ we perecee nunuŋyǝ mɨ yiyeeyǝ wǝ kaamɨ pereceeyǝ kpɨŋwǝ yi wɨ kpii. perecee nunuŋyǝ mɨ yiyeeyǝ wǝ kɨla cɩ kurukuruwe nunuŋye ŋ mɨ ha yiyeeye. pɨŋ mɨ suu pɨŋ tɛlɩ pɨŋ yee asaŋkǝ pɨŋ tɛlɩ Nunuŋye ŋwɨkpe we ŋ mɨ ta pere yiyeeye la akʊŋyǝ ŋwɨ kaamɨ pereceeyǝ lanɛŋ tuiyǝ née yee. mɨ dumu nuŋtumuwǝ mɛɛyǝ we ŋwɨ ŋ kaamǝ kɛɛrɛŋ nyii náa taa baŋba wǝ ŋ ri rɨ kɛɛrɛŋ ŋ lǝ kpǝŋkpǝŋ no ko enyipǝ la wɨtɛɛkpǝ. Kɨto wǝ nyii la yaalɨ ŋwɨ we ŋ mɨ suvurǝ mɨ ku baŋba. ekeniŋ nyii lɨŋ paka lɔ ŋwɨ rɨ nǝ atɛɛkǝ kɨto vǝnɨ kǝlaciwe <hesitation> ŋ ŋri mɨŋ ko kpǝŋ ǝmɨ simi <hesitation> epi leepǝ mɨŋ tɛlɩ eyiyeepǝ mɨŋ tɛlɩ mɨŋ simipɨ fɛriŋfɛ pɨ lóo ko we anyɩ tɛmɨpɨ lóo korɨ keri pɨlokowo nyii lotiyǝ we, mɨŋ tɛmɨ mɨŋ korɨ pɨŋ mɨ kpaapɨ enyipǝ le ekiriŋ pɨŋ tɛlɩ mɨ dumurǝ oturu nyii nɨŋ tɨ ŋ vo ŋ kpɛ mɨ dumurɨ tatǝ yǝ fɨ yokuŋwe, <hesitation> ɛɛ fáŋyǝ. fáŋyǝ ri rǝ kɛɛ rɔɔrɔrɛ baŋba enyipǝ pɨ lɨŋ ta kǝǝwǝ duturǝ lǝǝ pɨlotui mɨŋ tɛlɩ wǝ dumurǝ lo ro we ŋ kpii rɨ wɨpʊɛɛkpǝ mɨŋ tɛlɩ enyipǝ la anyarɩ ŋ mɨ pɨlɨyɩ baŋba otura pɨla cɔpʊ etikeŋtikǝ pɨ la tɛlɩ wɨ wɨ lóo kʊŋ wǝ nyii lapanyɩ ǝnɨ we oturu lǝ fɨ kpɛmɔrʊ baŋba ɨŋ mɨ ti mjŋ ɖǝŋ mɨ dumurǝkini ŋ pa lɔpɨ ŋko piliyǝ la nyarwǝ.